الا كنت مضطر باش نتبت العمر ديالي بواحد العمر واحد لبقية حياتي غادي نختار نتبتو فعمر ديال تسعود و عشرين سنة حيت غنكون ساليت الدراسة ديالي و بديت العمل ديالي و غادي نكون فهاد العمر عندي طاقة كبيرة و حيوية و عندي شباب باش نقدر نكمل الاهداف ديالي